In Colombia, comme tutti sti Paixi che stan lì a-i tròpici, fa ciù ò meno sempre cado, levou donde gh'é i monti, perché lì se va in erto in ertitudine e fa freido; pe-o resto quande l'é stagion ceuve, e penso che ceuve comonque de spesso, do resto l'é verde.